Chista è na dumanna ca iu nun pozzu rispùnniri picchì nun haju avutu mai un cani e nun ci haju cummattutu mai cu l'armali. La cosa mi lassa cumpletamenti indifferenti. Rispettu l’armali ma s’hannu a stari luntanu di mia. A sta dumanna putissi rispùnniri un certu amicu miu chi cummatti cu li cani; però è iddu stessu chi dici chi comunqui sunnu sempri armali. Scusati si nun vi pozzu aiutari, 'ncapu a sta cosa, ma nna sta materia sugnu veramenti scumpitenti. Na vota appi na cugnintura un pocu tràstula cu 'n cani chi senza chi ci fici nenti, mi cuminciau a abbaiari; mi vulìa puru muzzicari. Menu mali chi lu patruni si lu chiamau ma s'annunca finìa a lu spitali. Di tannu di cani e di àutru tipu di armali 'un nni vogghiu sapiri chiù nenti. Nun sunnu fatti pi mia: lassàtimi stari 'n paci cu sti discursi!